כ'מיין אז איך וואלט ענדערש געוואלט וואוינען אין א וועלט וואס ס'איז נישטא קיין פאברעכן ווייל, ס'ווייזט אז ס'איז דא אדער שלעכטע מענטשן, אדער מענטשן וואס ס'פעלט זיי זאכן. כ'וואלט געוואלט וואוינען אין א מענטש- וואו ס'איז גוט- אין א וועלט וואו ס'איז גוט פאר יעדער מענטש, און זיי דארפן נישט צוקומען צו פאברעכן און זיי זענען- זיי דארפן נישט האבן אזויפיל ווייטאג צו דארפן אוקומען אדער ארעמקייט אדער וואס ס'איז וואס מאכט זיי צו טוהן פאברעכנס